عشان تغسل اسنانك بصورة يعني صحيحة لازم اتيود الفرشاة <hesitation> بيدك يعني بطريقة الصحيحة و-وتفرش اول شي الاسنان الي تحت يعني توديها من من جدام لي ورا والعكس وبعدين تروح حق صف الاسنان الي فوق